anin kun ijjolea annen hae dubatan hajare dubattan fudeni gad an jebiseni dubatan gafii gadom kiyya gaddom annin ilmani yaani makala sharo <hesitation> barobaroa, dubatan gaf malk malkant gad an jebisen won dursa taan ito yaani deke rawwodet bare sun deke yaani won an takka hin midafetin midassa aki min ijaretin naden fudatiati waan takka duran min hiijaretin min ijaredde won dibi taan ijarred laf bitedde, orruorrede horri guddio harede dub biashara guddio banedde wontan midafedaa, maana wakati anin gaf kinki kaanin ilmani takka himmidafetin won tun an dura dabartedub wo yaani won akasi chansi akasi dargedde gad jebbiu won gudda hamtu deke midaffedaaa.